Esenkuru nyoowe akaaba ali mutooro, yagenda yaswera nyinenkuuru nyoowe omunyoro okumwiha okumwiha hoima yamutwara tooro. Bweyamazire kumutwara tooro baswera, bagenda bazaara esenyowe. Esenyowe obweyamazire, yagenda yaswera nyina nyowe. Nyina nyowe akamwiha buganda. Obweyamwihire buganda, bazaara nyonwe hati nyonwe nakura tooro. Hati bwenkurire tooro, nakura manyire orutooro nikyo norora saahazino orutooro rwange nirwonkumanya sahazino, ni rwo oruliimi orwenzarwa yange.